Tuesday, bɛka da benada a, deɛ ɛba me tirim aa yɛ Ɛdwa da. Yɛ ha yi deɛ, benada ne yɛdi ha dwa, benada ne yɛdi dwa nti nte da benada a deɛ ɛba m'adwene mu aa yɛ ne sɛ benada deɛ ɛyɛ da yɛdi dwa <hesitation> nti because benada no nkrɔfoɔ de nneɛma firi firi nkuro nnuro nkuro foforɔ so na bɛde aaba yɛha na wɔn a wɔyɛ kua no nso, bɛkɔ afuom kɔfa nnuane a, benada ne bɛde ne nyinaa bɛde aakɔ dwa mu, na baakɔtɔne. Nti me da sɔrennɛ ne da no benada a, adeɛ a ɛba me tirim aa yɛ Ɛdwa, Ɛdwa, Ɛdwa, na kyerɛ sɛ mɛkɔ dwa mu aakɔ aakɔdi dwa, na maakɔ tontɔn me nneɛma na maasane nso amatotɔ deɛ ɛhia me nyinaa na mede aaba. Nti bio, ɛbenada nso so baabi foɔ nso, bɛ a ɛpo da bɛbɔ no nso, bɛse benada nso bɛkɔ po. Nti ɛduru benada a bɛde gye ɔmo ahome na baatene tena fie na bɛ ne bɛabusuafoɔ no bɛɛgye bani, ɛfisɛ dwoada deɛ bɛnkɔ baabiaa, bɛnkɔ po so, bɛnkɔ adwuma. <hesitation> <noise>